كم مرة اني اجيك تلفوني اني من نوع كلسع اجيك تلفوني يعني اكثر من عشرين مرة ثلاثين اربعين مرة باليوم